Maq <noise> kimmähe võimõlnuq kotoh. Kotoh iks panõt esiq hää muusiga <noise> pääle ja <noise> tiit har'otuisi. A spordisaalih, <noise> sääl om hariligult nii pall'o rahvast <noise> ja kõik ommaq kuiki nigu nii sportliguq ja. Kõgõ hullõmb om viil jõusaalih. Parõmb sis joba kotoh umaette mõnusahe võimaldaq.